پاکستان کا ویڈر بہت فل ڈائیورس ہے۔ نارتھ میں ماؤنٹینز اور سنو، ساؤتھ میں بیچز اور تھوڑی گرمی۔ اک دم کومبو سین ہے، ونٹر کا سیزن بہت کول اور سمٹائمز فریزنگ ہوتا۔ اسپیشلی گلگت اور اسکردو جیسی جگہ پہ جیکٹس اور وولنز فلی رکھنا پڑتا۔ سمر کا سین ہے بہت سکارچی، پنجاب میں فل ہاٹ اور سنی، ایئر کنڈیشننگ یا فین کا فل امپورٹنس ہوتا۔ سنو اور گلگت کا مزہ الگ ہے۔ مون سون بھی آتا، ہیوی رینز اور تھوڑی فلڈنگ کبھی کبھی۔ ڈیزرٹس ایریاز جیسے سندھ بلوچستان میں ڈرائی اور ہاٹ کنڈیشنز رہتی۔ اور میاں ویڈر کا ایفیکٹ ڈیلی لائف پہ بھی ہوتا۔ کپڑے ٹرائیول اور آؤٹڈور ایکٹیوٹیز پلان کرتے وقت دھیان رکھنا پڑتا۔ اپنے کو اوور آل پاکستان کا جو ویڈر ہے <hesitation> فل مکسڈ وائب دیتا، ماؤنٹین ریور ڈیزرٹ اور سٹیز کا کومبینیشن، اک دم ایڈوینٹرز یونیک ایکسپیئنس رہتا۔